צו מאכן א מאלצייט מיט נאר <hesitation> מיט דריי עסן וואס איז נאר זאכן וואס ס'וואקסן <hesitation> מ'קען מאכן איינס א סמאדי מיט פרוכט, נאכדעם א וועטשטעבל סעלעד, <hesitation> און נאכדעם קען מען באקן סוויט פאטעיטע, פאטעיטעס און מייערן, מ'צושנייד עס אין קליינע שטיקלעך מ'בא- מ'באקט עס און מ'האט א דריי עסן.